أكتر لحظة حسيت فيها إن أنا قوية وقادرة أواجه مخاوفي مخاوفي عموما هي إن أنا أتكلم قصاد مجموعة من الناس والمرة اللي اتغلبت فيها على ده كان من سنة لما رفعت إيدي في محاضرة النصوص عشان أجاوب على سؤال وجاوبته صح وروحت وسجلت الحدث ده يعني معايا في المذكرات لأن كنت مبسوطة بنفسي جدا اليوم ده.